Yala, akli malli sahila و الحمد لله يعني متدربة بي كله malle toka irbiri malle tuton esk alliri, Lakin ile aiga inga alle aigi fa allateri, ili irkuto alle aigi, اكلي المفضل طبعا, inna in beladil dogndangisu, logo محشي كرمبو faddliu محشي كرمبو ga alliri, tariga tanga ika fa amantiri, <hesitation> hikir auin aweka fa <hesitation> ai iega tear ika, awali kailka محشي كرمبو ju sokkea kira, كرمبو anga, imid kudu terik haji ingir kununa terika, yani jagadi tamiya, aman walla kinkani in كرمبو ferta ferta ferta iskira daga tira kugnir duka kugnir duka دقيقتين او, yani ingir saniyeaka, aman jugil idrosa, widkir su_kuta sinya ana russija, muna tanga fa alliri. Yala ruzzigo, bagdi kon aricha do_arij mafrumga dolin. Bagdikon la la husan ruzzi tolog awe igi lakin ai lazim ainnane arji log alle. In aricha yala file tereka saira, <hesitation> in la arij mafrumga igil kudud terek ingir kashatir kashatir gurbirosa, ruzzanga bil iskira daga tir, ruzzi gon fog idecha, buharat malleka tadan fog idecha, <hesitation> buharat malleka fog idirr salasa terika fog idirr iskirosa, yala fa sukuir gudd iskirosir. Sukir gudd iskir tarinan orkosen bata, yani ingir kedeka edin dumiran gokani, <hesitation> buhrata mallela ton fog idrr shamar koni bagdunus koni. <hesitation> kusbara goni, fua_seyra norooda kir tadan idir buharata tan malleka maji tanga idroasa, yala kandi log ingir <hesitation> addin suba addin suba addin suba nakir keka keka kekija, ruzzi ma_nusi malaga aw malaga aw addi logo eddin kabshalog idra, lifa iskira fa siniya tana weta kir russijr, siniyal russa ain iskirosen bata, zeit kudud terekone aman kubbaya uwo galag koni, igka wattyosa fa okir menjiru aile furunga kunne furunlo fa alliri aile furunga kummunne, dorog butajasila. Ieg anga wattiya gizdir ealog tigeroosa walateen talataga, walla kir tarinani, <hesitation> aman tani naf_samijkani <hesitation> iskir kabjiru, irbimu lakin ainnan ailana manjiridagen, ain nane ailanda ashmaimeane, ainan haja ain irbiren geddi logo ai fa fuzre eli, lakini aye haja nourna, nouron hazz anga ashrikire dagkan fa fuzir, nouron hazz anga ashrikire dagmenkan gon fa fuzmu. Fuzri fa gurriri, fuzmunne tanin dorka hafuzre ailanga fa sabbirri. Lakiini, ailana menjiridaagr fa fuzri ان شاء الله nourn izinlog.